أفضل الموسيقى العصرية، لأنها تعكس الطاقة والحياة اليومية، نحب نسمعها لما تبي تحس بالراحة وتبي تبغي، أو تبي تريدي طاقة طاقة اليوم وهيكي استسمع الموسيقى العصرية لإنها فترة شبابك، فترتك إنت، غير موسيقى الأولى.